Ñe aburrimiento yaeta supe kuae ñe jaeko yandearaji ñai kirai yavepa yaiporu kuae, yaiporuko jae mbae mbaeti öekavi öi yande yave mbae <hesitation> jaeramiñovi yaeta mbae yaipotavae oyeapo öi ñanekɨreɨ mbae reve jokua ñe oipota jei kuae